اذا كان بامكاني اكون حشرة ليوم واحد. تراني بختار اكون فراشة. الفراشة تعيش حياة جميلة ومليئة بالالوان. واني احب فكرة الطيران بين الاثار والاستمتاع باشعة الشمس كمان. الفراشات. تمثل التحول والنمو هذا الشيء يحسني بجمال. احب الوان والنظرة بعيون الناس تجاه هذه الالوان الزاهية الجميلة للفراشة